माफ करनान परवत्ति <hesitation> हर मनुषने। अलग लगावे चे दिल ती माफ कर दे के चाल ठीक चे। गलती ही की काई चे मरते भीजे तारते भीजे मनुष चे। कहलक काई करे गलती ने हीजे माने नी माने ती माफ। नी करे सोजा दीन तरहती नाग गलती करना अपना। जीवन एक संभावना चे तेरम ती माफ करना भी पड़ा ना। माफी माँगना भी पड़ा दीचे तरिका।